<hesitation> actually e kasese ebyalhya ebyathukalhya kutsibu, thukalhya obundu obo muhogo neryo kandi thukalhiramu emboka eyo mwa ngetse, eryongera okwekyo thukongera kwe esombe byebyalha ebyathukalhya actually ye dish eyo omukonzo asingireyo eryanza kutsibu. <hesitation>